Uu, uu kii uu oni kii nadamás pero mas kano hó, xekayo xhi ngueni luz tiúx teña tu xhintió xhin tuku uu ni kivii.